Maro be karazagna ra vita aby amin'ny alalan'ny lamba. Ohatra zô hoe a ridô a, bodofotsy an, stôro an lambam-pandriana, ra famafana tongotra an, fôba an, bandô a.